a tom mar she ko nduko marshe a ga bani ko mani gobu ko ina yadda lolo ko gana har ngo yaddo yo kori no a rayuwa ngo atom ka'a na iko na iko sallama ngo na labko ko'e lakɗo ko lakɗanko waye wane ko dina tiya ni da gabani kaza ki wanɗi wansi ku ina zuro ku na iko hoko udokko uko zuro to go waiye a yadda yo a bisa koi kizo musulunci ɗe na rayo musulunci ke nan na iko salamma alaikum tene kena yadda ka rinjayinko ɗeno ngo atom banoni a wai ngerho dino mgerho na dina ko ana ma njaɗa unko ko ɗai ko a dai to ham a unko ko sai to na ko sa ko'e lakɗu ɗeno lahiya lahiya su shike nan sai ko anta taɗe wanshe e ka'a e ka'a shi di notti yaah dino gabani kaza shi mamaneno ɗo wallaho ni menshi bu to dei ne anko ta maɗo tinkine mazauniko ke nan ku andi uduk zuro ke unshenti zurun ngerho na ɗino bono ko to nako nduko ke ko iko sallama ki ngo to yadda ko koshe ko biskantin ngerho ki udu zuro ko nduku marshe a biska ko mamare ko iko lakɗu ngoye anko a ya ma e mamare uko ti to yadda fara'e ko iko kenan to har ke ki bar marshe ka'a kuma na andi uru zuro bu a ina lolo ngoya ma a a eka fuska bu amma na ko iko fuskan gobu ko e henoti udu zuru to ndal ta ko kai so kai so to ko itti ko bai ni yadda ko ittiko ko an tama taɗatanko ɗeno ki ngo yee eh se me menko bu alhali menko bu kuma dam ku zub udu zuru ki fuska ne ki ndalta ngo yo to ko na moi ko ngerho etini salama lafabu sai a kasheti idani to amma na ko kaushe idakko bu to yadda ko nduku marshe kenan ke biya a ndalta ko ke ka'a te moɗi yen moɗi ai daman ako ndi ko ngerho ham me maza maza amokti dalili yadda ko ina sabo ki biya amma nako onko ham bu ko ngo maki ki ngo ati ya ma balle ikko udon zuro daman be a ndalta ko ke nan rayuwa ham na de'enkoti hanko sakko honko tin wo'oto to ko wakko geɗau ko wakko buyo ine eli sabo ki ka'a ngerhota ngerho ndishe ngerho damanzug'efe ida amma ko afa idon kon ngobu ai ka wane ngerho bu a ɗai bonakko ku zug onz ƙya ki zug zuru ke ine yadda ko ini a sunta tilini amma na ko sunta tilini bu sai ai yadda ko mu ma yadda ko koi ko eni ki se amma na ko afakko udo zuro ko zuru niko bei son ndaltako ma a menta be'eni bu ki kenan ku utinko bazni ku ɗayanku sha'enti jehe a yadda be marshe ko nduko mar daman te marshe ai e moɗi ke nan nda ko nduko marshe dai efe uto zuru amma ko a udu zuru ko bu. An ngoi a onko wo'oto bu ma balle ham <hesitation> sabu- tik nakon nduko a be marshe em moɗe ne daman ki zug salamko ko na ko iko salambu an go a talta kobu ai daman ko ena sallama na ko iko sallama biya ndal koi ki biye sannan ko ife idanko ko e zuru yadda ki ngomti ki goyo kenan karku ɗayanku battini ku ɗayanku zugzehe ko enku bazzi ko ɗeko kowakko yo ba nokko ko yan su zehe zuhe zugzehe ku ndaltan ko zehe abe marshe yadda marshe wan si e kon ndu kon yee eh a ndala'en moɗi ai daman ko goma go yee eh.